Bo ekta ye e matou. jadi memang musi mapake um paiti pa pasap sap pa cukur u- una pamantou buuk ki ei. apa wean ting ku ku ka pa wea- wea natas biwi ka pa wia wia- barebok tai ei ni tu mang musi mapake piso cukur nusa dei nenaan se paat man niara nitu akat ikedambo dambo tan sa nyaku memang ma satu hari kapa dua hari kapa tiga hari palingo lat tiga hari tu memang musi mo cukuren ku nyano bese rimea elekene wadina apalagi tu paka risu risu wea- wea- wea kudit ni karia nu ka ke kasoon na remean tu ma masudatu yo